Naw ay zalə ba zum ay rəl i gbə nə zum ali. A gaw rəl gəl, rəl gəl nəkə árén yewkə yaltə. Arén yewkə nigi dori. Arén yewkə kuku. Arén yewkə yakəl aiii in ai kə an bé. Aré sottəgə maroriyi. Are kəgə wotər. Are bəkə nettə a bəy bərə, gam nettə á bəy bərə nəkə a ɗakə yakəl nə bá zum yakəl wanə ɨ gbənə ur ali an bə yakəl an be yakəl ur aw nəkə rəl ɨ gbə nə urali an artə an zəŋ nəw in ɨ gbənə yesu ackə gawnirəl aikə rəl gəəl yakəl an bé. Yakəl an bé nəkə kai ko ko ko gbəntu nuri ko mentali bə ɗakə ɗan yakəl. Ko wanə unsəre ali bə ɗakə ɗan yakəl nə gbələ yesu al an an ɗakə yakəl sosai. Gamnə kə éykə a gawkə a du may kayrə, are dukə wanu gəkənrə, á du ba zum rəlsə uy ɨ gbənə ur ay nə é nə an gawse rəl gəl enə, yakəl ai ko gbəntunur unsərəre ay bə ɗakə ɗan yakəl sosai ekə a səw wanə kan sə a sisə musəpa sə gam nə yakəlrə se ur wan may. Gam nəkə niya, ur yakəl gbələ ur al sə nə rəl ɨ gbənə ur al yakəl an bé zokərəre sə an ɗakənə yakəl sə ma təw tor ka dayamma, ma lɨ kó sə ka dayam ma bu kunə ka dayam. Ma bu zuysyi ma. Ma re nə kaw mənə wawa ma re nə alwawan ni gam in rəl gbəna yesuən gawni rəl gəl. Ekə an gawsɨ gan rəl gəl ŋ ali wan nəl lekə ur kə nam ya é kə wəl nə wəl, wəl nə wəl a da yakə re mo rələsə mi rəl kən yu, ko mo rəl kən yu, ko wanə rəl kən yu an nə kə ur nə wanə an an kər. Wanə am an kər nəkə ɨn artə bazum antə in bekə gənəgə ay nettətə bəy bərə ren bəkə. Ama nettə tə bəy bərə kə oymə rə kən yi bə mokə mə mi min mən tó duniya be be təw ba zum təw aykə in re kərkə. Ama məkə tə mən be masəpá duniya áré kər kərə, mi məsəpa duniya áré kərkərə nəkə ay nəkə mi mikə min kpedə, kowana bə an kpedə. An kpedənə kə gam wan an artə tə ŋ bé bekə gənə ali, be bekə gəkə wanə re bəkə. Məkə da wəllə mə rén wakə gə, məkən wər nə kə mo mən am an kər, miminə am an kər. ninkənə ke ékə asi yakəl énə rəlsə ɨ gbanə ba ali kə, ekə a si wəl nə wəl nam ya pat ékə a dá yakəl a kətə wu tən netə tə a bəy bərə. A lesə len nigu a bá rew kpar kə an akam zakka eni ba zum bə kə zum təm ur kə dəy sə musəpá kan nəkə urnə are a lisə em balə di gam an gaye əkəl nə yakəl nə niya pat nə yaw bə an gaye ənkə a li lin ka a bo wən nəlle ni wan səw sə ka bərə. é nəkə a ɗakə ɗan yakəl burlə, yakəl an bé al waa, áré nə gbəi ai rə waa, are gbəi ai rə waa gam nəkə ni? In yakəl menə kə an yake. Ko wanya, mabu i gbə dikkə aybə yaki yan, gam niya é wan sə date eni may ən ay. Gam e anə anikə é a du ɨ kulə. e kə məsəpá ɨ kə i duy é kulə gamɨ du ekulə nəkə i wanə i bətə ani nəkə i kə rə goŋ goŋ goŋ. E nəkə date eni mayi in tə inrəl ali kaza kə rəl in ali. Intə inrəl ali rəl ali rəl ali e nəkə yəl nə yəl nə yəl sə a ɗakə ɗan yakəl gəbəl bə an be wa wa wa a a dəl dən a ti tin aduwa gbəyre. A kurkə kun a gu kay a kurkə kun annə a bə kurke wáné. A nəw nən yakəl gamnə niya gbələ ur al an za sə a ɗakə ɗan yakəl sosai wanə səw sə a tərə yakəl ur al kə har abada wan nəlle ni ən ani. Paskanə kə an an yakəl eni paskarə nə rəl malə malə malə ma rə zu étté é dor nə kpəsekə a yisərə ama ba zum wankə an yisə rə zu ette a burə a lirə, enə paskarə kə enə kərkə are lesəgə kukuu are bəkə nettə tə a bəy bərə kunu yiya mo juice yiya gamni? In ba zum urkə rəlsə bənə azumi ali azumi an kər ninkə enə a gbəy sə ur kul, agbəysə ur kul nəkə wanan vase am a yisərə.

Enə kə akə da pe mə nə gbəkəllə kə an pasə zul enə. An pasə zul enə kə gam nə niya mo mən ekə mə vasere yamsələ e na ágé yamsələ kə a gekə tukəl aikə ko nama ko menə ko bilə bə tukəl kə a wanurə ágé kə yamsəl gbaŋ gbəŋ. Mo mən wəl nə é zul an in gbəm nə ai nə e zul, enə sam ekə a di din gbəsə an ékə é an gərə en ama ada fətərə mo mə gərə pa nə di, ninkə məkə wawəwanbə pá nə di məkəre daysəgə gbəp. A səwnə ikorə sai momən may inbi a misə mo mə gərə pá nədi ayro ama mo mə gərə pá nə di sə nə noy unsərərew nə nettətə a bəybərə mo mabu yutəri ya, kə kaw lambu ya kə kaw ɓikunuya pat. Lambu nə kə, may kay yesə kəy in mi bənu wanu duniya rəre, wanu duniyarə re kə ko məkə ge məkə yá, ma yanə gbəy. Aibə ka ya ka yanə gbəy. Paskərəkə adolə ba an doləbe an dolə ba nə kə gam rə zu tete da burə a lirə ur gbənsə gbən ayibitan ba zum an gənsu usoko, usoko e wan səusə a gəntə a putə a putəni sə i namnə nəl ayro áré təkə pagə ni ada tərə ani bə aa dasə mən nəlle